Nini nalomba mulungu sana anjaalie aya maisha, konapatire nosa ndome na marekani nkalange vazungu, vantu ava ambayo sina waya vona. Nategemea dome nkavone ili niweze kufurahi maisha yane vyaboha konafumire kuru nifyuke na kainigave salama, niendelee kiinanilia kuishi na vantu da kura vyaboha, nosakariziki kinazidi doma nambere zaidi.